Pohor no mwsungnani bagwui swlamjag manwi hinkhe bulb hino. O pohor ni phan no nawui bulb chwngo. Bulb no chwngruna bagwi bini bisingo tungsten filament mercury ultraviolet thepa jago. Bulb ni kwbangma bodol tongo. Tabuk cholugwui tongma bulb rok ni bisingo LED hino. Bulb khe belai no nangkwukma manwui. Joto ni nogo no saarik ongkhe o bulb chungo tei bono senicondictor <hesitation> bai swnamjag. O buklb no chwngmani joto nogo pohor khai nuklai o tei mokol bai mokol nukgo. O bulb no phwnajago horo.